Lafa tena meky, mekimeky iny, ty safidy soa sady malaky sady ara-pahasalamana amy ty hany ho hany maraindray zany, laha ty amiko manokana, lefa mandeha mamonjy mpamarotsy kafe iha vo dite reo, mivily dite miaraky amy mokara na miaraky amy bokoboko zay. Le afangaro amy dite iny amizay iny, le inomy.